Wo le diyaata n ñe kuccaa soosoo, wo diyaata n ñe baake, i ye kucaa niŋ kanjoo riirii i ye ke sirituu doo maanoo, i ye natureeroo loŋ i ye a ke a kaŋ, i ye a domo.